السلام عليكم، أول شيء أشكركم وايد على إتاحة الفرصة لي بالمجابلة معاكم، أنا متحمسة وايد أكون جزء من طريجكم، وعندي خبرة كبيرة في مجال عملي، وجدرت أحجج شغلات كثيرة في مشاريعي السابجة، وأحب أشتغل مع الناس وأؤمن بجوة التعاون، وأثج إني أجدر أضيف جيمة حجيجية وأساعد في تحجيج أهداف الشركة.